Gnatsaiko ato voalohany la mieritseritsy fahakivia iaho oo da tsy fahataterahany tsy fahataterahany eritseriitsy tegna tsy fahataterahany fahatokisategna tsy fahataterahany raha iritegna